el qarroz rajawxiik qakojon e qab'an qa pepian katijan wa xa chaq'jsaj kinaq' chu' q'a' qa'n qarroz ke' b'la' ritijiik y wa xaqa'n qalaktamal rajawxiik qatzak qa rooz ke' ke'l qalaktamal ju k'o ju jupuuq wunaq kika'n kilaktamaal lera' kiktzaq qaj qarroz qaqe ki'ej qarroz richib'iil kixiim eka'n kik kiki ki <noise> > <hesitation> che rib'ixiik q'or b'la' kika'anan otz ke'lek por que kitzaqan kaan arroz chixa'l k'o jun chek comida kib'an wural re kitzaq li sopa de arroz el guisado kika'nan y jun chek > <hesitation> wural kikb'an más pero k'o jujon taq wunaq kikana'n el kakik kika'n arroz per el arroz la' kikanan xa' kichaq'ejsaj kikkojt chewa' chixa'l xu' kichaq'ajsisek pi ya' saq arroz kib'ix chiran tonsTujaal xu' kakojon pi kinaq' q'aq kinaq' o saq kinaq' o laj qa recado qaqana'n ela' rajawxiik qakoj qa arroz chel qatij qawaay <noise>